कुत्तों के नाम रॉकी सिंबा रानी गुड्डी बुझी लक्की मेस लियो लोमो लूसी चारली लीली ब्रूनो बेला राजू काजू शूटि टॉमी पारी चेरी टूपे एलिना दानी हनी मैजी लीला गिना सारा मिट्ठू परी आदि।